اهم شيء عشان تتسلل لمنظمه اجراميه, لازم تجمع كل المعلومات عنها, وتعرف كل شيء عنها لان المعرفه قوه وبعدين لازم تخفي امورك زين اي شيء يمسكونه عليك او اي يكشفون عليك ,بيعرفون حقيقتك فلازم اي تتمتع بالسريه التامه وما حد يعرف اي شيء يعرف كل نقاط ضعفها والاشخاص.